Misy ny fomba fanaova azy e, misy laha tonga da sakananao izy la miajno i aha mandeha hanao Misy avao koa ny <noise> fanaovanao ny famandrihanao toera mialoha la ataonao zay. Atelefony misy anao mikaika andreo, misy anao miditsy anaty karazana, karazandraha aty telefony io ao avao zany anao lafa mahavita azy. la afaky telopolo minitra eo, roapolo minitra eo la lafa tonga aminao eo ny tomobily.